Ma arva, et sääntsit mereh elävit eläjit, kiä hindä värvi muutaq mõistvaq, olõ-õiq väega pall'o. A üts naist om näütüses katsajalg. Tuu elläi om väega pll'odõh mõttidõh tark.